Oleskan mayones tambah pan neu roti tambah keju matabai no salada beu pa lain tutup no lembar roti feek no sajikan.